نہٕ، انسانن ہنٛز کلوننگ چِھ قریب عالمی اتفاق رائے سۭتۍ غأر اخلاقی سمجھنہٕ یوان، تہٕ مجرمانہ قانون کہ ذریعہٕ گژھہٕ اتھ پیٹھ پابندی لگاونہٕ یُن۔